Sicürament a duvrìu distribüie ën manera diversa e cerché dë giüté culi li ch'a ën an menu, comuncue, se lur al an i sold a duvrìu mangesie lur cume ch'a völu. Mi stagu bin parei cume sun però al e nen 'na coza al e nen 'na coza nurmal che la gent a döva avei pi sold e i auti menu